Bio, sɛ woba me kurom Ghana a, mehunu sɛ Sports a nkrɔfoɔ ani gye ho a bɛpɛ ne hwɛ paa yɛ Soccer <hesitation> Soccer, mmarima no titire. Bere sɛ bɛɛyi bɔɔlo a <hesitation> wobɛhu sɛ mmranteɛ no nyinaa aakɔgu aseɛ na biaa ɔɔhwɛ, biaaa ɔɔhwɛ. Bi tesɛ, wonam bi fie a wobɛte sɛ biaa se meekɔhwɛ, bi se meehwɛ bɔɔlo <hesitation> nti Sports nea nkurom ha deɛ, deɛ bɛani gye ho paa yɛ Soccer. <hesitation> Soccer no deɛ bɛani gye ho papaapa, ɔno deɛ biaa ani gye ho. Bɛtumi koraa kɔtua sika kɔtena DSTV ase kɔhwɛ mmorɔfo bɔɔlo <hesitation> nti Soccer deɛ ɔno ne nhu sɛ ɛyɛ Sports he mu deɛ nkuromfoɔ he anaa me mane a mewɔ mu yi, nea me nim sɛ bɛhwɛ paa <hesitation> wohu sɛ bɛbɔ ho dawuro bɔɔlo wei, bɔɔlo wei. Ɛna bio nso bɛpɛ Soccer paa ɛfisɛ mmɛɛmoa no koraa tumi kɔ paake so kɔhwɛ <hesitation> Soccer no bi. Nti sɛ wo te sɛ bɛse nnɛ March wɔ paake wei so a, wobɛhu aa na dɔm he nyinaa agye twi na baakɔ aakɔgu hɔ, biaa ɔɔkɔhwɛ bi, biaa ɔɔkɔhwɛ bi. Nti yɛha deɛ Soccer paa ne yɛ Sports a mehunu sɛ <hesitation> nkuromfoɔ beberee aano gye ho a bɛhwɛ.